Narekko ripappitte kaq tega le- lo- upoji mabbawa <hesitation> otoe yaregga bawa kaq motoroq <hesitation> menurukku iyyaq upoji wi mammotoroq e nasabaq deq to kenna maceq akko saliweng akko lalengnge <noise> nappa masijaq topi aga lettuq akkoro melo e le lowwi.